Enga, ara hagu memoria de tolos mojis que conoçu. A, yo les echu paque ravin un poquinu siempri. Mojo picón, pestu, pimienta, bechamel, mole poblanu, chimichurri, sriracha, teriyaki, tzatziki, yogul, curryketchup, ketchup, barbacoa, mostaza, bayonesa, d'ostras, olandesa, chutney, tártara, arándanus, wasabi,... Chicu viagi amus echau, no sé ni los paísis qu'amus vesitau en palrandu de cilimojis.